اه <hesitation> هالسؤال كبير، ويعتمد على الشخص نفسه. في ناس يعتقدون إن حياتهم بيدهم، وإنهم كا- قادرين يغيرون مصيرهم من خلال قراراتهم، وجهودهم. يعني المصير مو ثابت، كل واحد يقدر يشتغل على أهدافه، ويحقق تطور. أما في ناس ثانيين يعتقدون إن في أشياء قدرية خارجة عن إرادتهم، مثل الظروف أو الأحداث، اللي يصعب عليهم التحكم <hesitation> فيها.